Bangladesh es tamién una parti delo qu'era la india británica. Mesmu Pakistán i Bangladesh sonin mossulmanas i essi hue'l motivu del partimientu. Güenu, es lo qu'ai. Ara tamién están corriendu alos mossulmanis de Birmania i se tienin que venil pa Bangladesh. Assinque velaí la Estoria. Genti matandu-si más que por mó dela religión. I se piensan qu'está bien matal si es pol su Dios.